ଆପନୋଂ ବତୀ ପାରେଂ କି କୀ ପରିଯାଭେ ଏକ ଛଲନୀ ସହାଜର ଆମେ <hesitation> ପତ୍ରା ପାର୍ଟିକଲ ଭୂ, ମୁଟା ପାର୍ଟିକଲ ଭୂ ଅଲଗା କରୀ ପାରେଂ <hesitation> ଇଠୀ ଆମକୋ ଓଟେ ଛଲନୀ ଵିସେର ପଚାରେଂ ଜାଏଚୀ, ଜେ କୀ ମୁଟା ପାର୍ଟିକଲ ଭୂ, ପତ୍ରା ପାର୍ଟିକଲ ଭୂ, ମୁଟା ପାର୍ଟିକଲ ଭୂ ଅଲଗା କରୀ ଜାଏଚୀ, <hesitation> ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ କାଣିକା ଥାନତୀ, ଏବଂ ଗହା କୁପରୀ ଆପେ ବଡା କାଣିକା ରୂ ଅଲଗା କରା ଜାଏଚୀ, ତହାଂ ଵିସେର ପଚାରେଂ ଜାଏଚୀ।